Tokony ferana le maneho hevitra malalaka satria ohatra zao hoe mivazavaza be anao maneho hevitra de misy sy mahazaka le hevitra ataonao de miteraka olana de sasagny miteny rasy, de misy sasany mi- mizaka raha sy tokony zakaina de asiana fetrany zany fahalalahana famoahanana <hesitation> hevitra.